عدم المصداقية ما في مصداقية في أي شيء كله مؤامرات ولعب وكل دولة تلعب على الشعب مالها ويعني ما في مصداقية في الأخبار نفس ما صار في الجائحة نفس ما قاعد يصير الحين هاي أكبر مشكلة فلازم الإنسان يكون واعي للشي الي بيسمعه ويشوفه وما يصدق كل شيء